Okei i tar e kaka mia mats rebna a mama na papa tar timini ngil ngil bla kuko la aut. i ngil nasia kuko ka kbe rorie mama ne papa tar u ngil ngil taren mni ngil miyin a kuko mne alao bla mni alao bla kuko la hal hal traha kua toaku tuka. <hesitation> tuka tra pemili tamlam aku muata tana ta tuluaguku. aku kama ats tohats atsi hahinar ats tamta so rori mni ngil bla kuko la aut e mama tar tsinaguku ne tamagu ku <hesitation>